اه في الحوش عندي اه ممكن اه حوالي عشرة اسبابيك شبابيك هادو موزعات يعني، اه في كل الحوش يعني في الغرف في غرف اه شباكين زي غرف فيها واحد وهكذا يعني.